हम जू घार मा जू पिजा या पास्ता बणौला पास्ता बणानो जू सबसे बढ़िया तरीका चा मध्यम आकारो बर्तन लियोल्या तेज आंच मा चिकन स्टोव मा वेथे उबला फिर स्टेवो मा मक्खन पेस्ट डला फिर वेथै कम आंच मां रखला तब तक पेस्टिला थे लगातार हिलोला जब तक वा फूल ना जाई अस्सी प्रतिशत तक सोख नि ल्या जब ऊ मेल मा एजालू त हमरू पिजा तैयार ह्वे जालू